Gne fagnazava sosotry mikasiky gne fagnamboara tee-sirt zagny amin'ilay landihazo zashy hoe coton, da <hesitation> alainao izy da didianao da magnaraky an'igny paozipaozin'igny tee-shirt igny ohatry oe maka magnano raha egnao magnano patron zagny da igny gn'arahagnao arakakarak'iza e refy itiavagnao anazy, da lafa vita igny ho agne mamikavika moa da mamikavika anazy, da lafa vita mitambatra aby izy igny de zay amin'izey vao arahanao lamasinina, da vita.